Waa comme kaleere bi dafa bari façon mun naa am ba ñetti façons. Mun naa am kaleere bi nga xam ne boobu danga koy toggee si kër, mu pour yaag sa family bi ngeen togga ngeen togga ngeen lekka. Nga am benn kaleere walla benn <noise> ñaxatu yu ndaw yu em rek bokk togg na kaleere, baraada tam si kaleere la bokk cause danga koy use si kaw safara bi nga togga ataaya baraada bi. Am na beneen tam <noise> muy ketub boobu tam danga koy use nga tàngal ndox moom tam si xeeti kaleere la bokk, léegi dafa jël bugga sangu, nga dem taal ko tàngal ndox boobu tam day mun a nekk. kaleere bi, baraada bi, ak ketub bi. Beneen bi nag mooy bu mag mooy bu ñuy wax mbana lu mu si gën a bari xew lañ koy use soo amee xew si koñ bi walla sa kër, <noise> danga koy jël bu mag, ku dee am na yoo xam ne yow moom ngay jël nga togg ko nga def ko ñetti ñaar ñetti mbana, ngeen togga ngeen def seen xew, su jeexee nga raxas nga dencaat boobu dafa rëy pour kër, kër mbana bu ndaw rek ngay jël <noise> mooy kaleere bu ndaw moom ngay jël. Xew mun nga jël mbana su dee dangaa tàngal ndox nga jël ketub, su fekkee dangaa xiim ataaya nga jël baraada <noise> waaw.